מ'וועלט זיך אויס א שטילע באקוועמע פלאץ וואו מ'קען ליגן אדער זיצן, מ'זאל אנהייבן מיט אפאר פשוט'ע סטרעטשעס אנצו ווארעמען די קערפער, אזוי ווי אויסציען די ארעמעס אויף ארויף אדער צו די זייטן, נאכדעם זאל מען נעמען פשוט'ע באווועגונגען פון יאגע, און מ'זאל געדענקן טיף צו אטעמען און צו טראכטן ווי גוט מ'פילט זיך.